مڼې، ناک، انګور، هندوانه، زردالو، ګردالو، انار، شفتالو، ټېپر، کچالو، ګاذرې، شلغمې، ګندنه، نعنا، ګشنیج، تراتېزک، رومي بانجان، تور بانجان، ګلپي، کدو، بادیان، پیاز، نوش پیاز، کرم، بېنډۍ، طُرایي او نور.